Han chi najan ta xana vaxhia xana vachi ho o on. tradicion jan ña <hesitation> tanguan viko, viko santievi a nru yo'o, <hesitation> ta xana vechí naivii ná akea kanona, ta na jan ta ho nruñoa chí, kuan nru xhian nadi ta ho nroñoa chí, kuaña dani ñá kea kanonri viko santievii nri, aña nguan nri ta kea kanonri ña nguan nrí, to ña jan ta ho nruñua chí, xa tiempo vaxhia xin ni nru venri ña, vaxhina chín hu u un. ña viko jan.